í gær og höfund óteljandi leikmynda í íslenskum sjónvarps

og kvikmyndum Bolladóttir segist hafa verið undir miklum þrýstingi frá lögreglumönnum þegar hún bar fjóra menn röngum sökum í Guðmundar og Geirfinnsmálinu í byrjun árs nítján hundruð sjötíu og sex þótt henni hafi verið sleppt úr

gæsluvarðhaldi fyrir jólin nítján hundruð sjötíu og fimm hafi lögreglumenn verið í daglegum samskiptum við hana og þrýst á hana að vera samstarfsfús í málinu endurupptökunefnd úrskurðaði fyrir helgi að fimm einstaklingar sem voru dæmdir í Guðmundar og Geirfinnsmálum fengju endurupptöku á sínum málum Erlu var synjað um endurupptöku en hún var sakfelld ásamt Sævari Ciesielski og Kristjáni Viðari Viðarssyni fyrir að bera fjóra menn röngum sökum Einar Bollason hálfbróðir Erlu Sigurbjörn Eiríksson Valdimar Olsen og Magnús Leópoldsson voru allir hnepptir í gæsluvarðhald í

yfir hundrað daga árið nítján hundruð sjötíu og sex grunaðir um aðild að hvarfi Geirfinns þótt Sævar og Kristján Viðar hafi fengið samþykkta endurupptöku í sínum málum þá situr þátturinn um rangar sakargiftir einnig eftir í þeirra tilviki Helga Arnardóttir ræddi við Erlu Bolladóttir í dag velkomin í Kastljós Erla nefndin er búin að taka sér tæp þrjú ár

að skoða þetta mál og loksins kom niðurstaða á föstudaginn þetta hlýtur að hafa verið áfall fyrir þig varstu undir þetta búin nei ég var ekki undir það búin að beiðni minni yrði hafnað það var ansi mikið högg nefndin virðist ekki hvort menn sitji inni í gæsluvarðhaldi eða sitji utan þess og manni hefði þótt það eðlilegra fyrst þeir fá endurupptöku á sínum málum þótt þessi þáttur um rangar sakargiftir sé skilinn eftir vegin fundist það eðlilegra þar sem þeir eru í gæsluvarðhaldi þegar þeir bera þessa menn röngum sökum að þeir fengju endurupptöku á þeim þætti

virðist ekki gera greinarmun á því sko nú veit ég ekki alveg fyrir víst en það sem þeir ákveða að að neita minni beiðni um endurupptöku og það fjallar bara um rangar sakargiftir þá geta þeir ekki samþykkt endurupptöku á röngum sakargiftum þeirra þrátt fyrir að það séu sömu rök fyrir þeim eins og játningum þeirra á einhverju sem þeir aldrei gerðu

skilja þetta sem svo að þú

getur verið líklegur til þess að játa á þig morð ef þú ert undir þrýstingi frá lögreglu en þú getur mögulega ekki borið menn röngum sökum já að þessu leiti getur það ekki alveg gengið upp þeir skilja þig aðeins frá að þú hafir verið frjáls ferða þinna þegar þú barst þessa fjóra menn röngum sökum annars vegar þrjátíu og þriggja daga þegar fyrstu tveir voru nefndir til sögunnar og hins vegar fjörutíu og fjögurra daga þegar hinir tveir voru nefndir þú ert búin að sitja í rúma viku í haldi vegna þú ert búin að játa sök í því máli og gerir hreint fyrir þínum dyrum og ert svona bara búa þig undir það að fara heim þá gerist hvað þá þegar ég er staðin upp og mér er sagt að fara inn í klefann minn að sækja kápuna mína eða hvað sem það var að þá segir einn þeirra augnablik ég er með eina spurningu hérna áður en þú ferð og spurningin var þekkir þú Guðmund Einarsson þar byrjaði bara önnur yfirheyrsla sem stóð í ég held ég man þetta ekki alveg fyrir víst en mér finnst eins og hún hafi verið í tíu klukkutíma hún var allavega í gríðarlega langan tíma inn í nóttina hvað þeir voru tala um ég vissi ekki einu sinni að hann hafi horfið ég hafði ekkert fylgst með fréttunum á þessum tíma þannig þeir voru hissa á því að ég skildi ekki einu sinni kannast við það en þeir

áfram að spurja og eftir að þeir höfðu spurt mig í þaula

öllu þessu tímabili þá komust þeir að þeirri niðurstöðu og sögðu mér eða Örn Höskuldsson beygði sig yfir mig og sagði við erum þess fullvissir að þú hafir orðið vitni að einhverju voðaverki á Hamarsbraut ellefu þessa nótt og héðan ferð þú ekki fyrr en þér hefur tekist að segja okkur hvað gerðist en þá er ég allt í einu orðin vitni þeir hefðu þurft að fá úrskurð um gæsluvarðhald þegar þeir voru búnir að leysa póstsvikamálið sem gæsluvarðhaldið var grundvallað á en þá settu þeir mig bara inn í klefa og héldu mér áfram í einangrun og héldu svo áfram að yfirheyra mig þangað til ég var búin að samþykja samskipti það sem gerst hafði og það var að megin uppistöðu það sem þeir leiddu mig í hvort ég myndi ekki þetta eða hvort hitt hefði ekki hugsanlega gerst og svo framvegis hvernig er ástand þitt á

þessum tíma þú ert búin að vera rúma viku í gæsluvarðhaldi frá ellefu vikna gömlu barni farin að þrá það að komast út tókstu bara einhvern vegin þátt í þessu með þeim ég man það alveg ég var svo nýhætt með hana á brjósti áður en ég var tekin en þeir höfðu innsiglað íbúðina sem við höfðum búið í með barnið og ég var

í stofunni heima hjá mömmu og og

vissi í rauninni ekki hvar barnið var þegar þeir voru að keyra mig heim ekki fyrr en þá að þeir sögðu mér að barnið væri komið heim til mömmu og ég myndi hitta það þar og ég sá ekki alveg

en þarna ertu ertu látin laus en þar með í raun og veru ertu ekkert laus nei þú hefur haldið því fram þótt ekkert sé til skráð um það að eiga við lögregluna og rannsakendur áður en fyrstu tvær eru bornir röngum sökum já þegar ég er látin laus þá er íbúðin enn þá innsigluð og ég þarf að hafa samband við þá til þess að nálgast það sem ég þurfti barnsins vegna sem var í íbúðinni og þeir voru ofsalega uppteknir af því að vera vinir mínir og hjálpa mér með allt sem ég þyrfti og þeir voru í sambandi við mig meira og minna daglega í gegnum þetta tímabil ýmist í gegnum síma eða þeir komu á heimili móður minnar þegar hún var í vinnunni eða þá

og sóttu mig í yfirheyrslur í Síðumúla var haft í hótunum við þig eða var þér hótað að ef þú yrðir ekki samstarfsfús eða segðir ekki rétt frá að þá yrðu afleiðingar af því þú færir aftur inn eða eitthvað svoleiðis ja sko það voru engar hótanir byrjaðar á þessum tíma annað en meðan þeir voru að yfirheyra mig í Guðmundar málinu og ég var alveg úti á túni með hvað ég myndi ekkert og svona

og þeir voru að halda

að sannfæra mig um að ég hafði bara gleymt þessu og þeir gætu hjálpað mér að muna það að þá sögðu þeir að

og þess vegna engin tímamörk á því hvað þei gætu haldið mér lengi í gæsluvarðhaldi þannig það væri best að ég reyndi eins og ég gæti að hjálpa þeim því annars gæti ég þurft að vera þarna í óákveðinn tíma og þá sannarlega gæti ég ekki séð barnið mitt eða verið móðir þess ég var fullkomlega háð þessum rannsóknaraðilum þeir höfðu öll ráð mín á sinni hendi það situr í mörgum það sem þú segir í helgarpóstinum átjánda janúar nítján hundruð og áttatíu sem sagt fjórum árum

eftir þetta erfiða tímabil ég var búin að nefna háttsetta menn í

og fleiri og fleiri og allir áttu þeir að hafa verið þarna í fjörunni um nóttina

ástæðurnar fyrir því að ég nefndi þessa fjóra voru margvíslegar ég hafði til dæmis átt í útistöðum við Einar hálfbróður minn vegna fjölskyldumála út af sambandi mínu við Sævar honum var aldrei gefið um það að ég væri í sambúð með Sævari það andaði því mjög köldu á milli okkar og ég hugðist

ná mér niður á honum með þessu mhm þarna í raun og veru má túlka að þetta hafi allt saman verið af yfirlögðu ráði já og á þessum tíma eftir átta mánaða einangrun og samfélagið sem ég kom út í var samfélag sem vildi

með mig hafa og ekki nóg með það heldur fannst öllum sem ég heyrði eitthvað haft eftir fannst að dauðarefsing hefði verið betri í þessu máli eða í skásta falli jafn vel í þegar ég tala við Helgarpóstinn þá enginn möguleiki að ég fari að segja við nokkurn mann að við værum saklaus eins hötuð eins og við vorum þá hefði örugglega einhver ákveðið bara að drepa mig ef ég ætlaði þar að auki að þykjast ekki hafa gert þetta þannig að um að leita að einhverju lífi í heilmiklu vonleysi það skásta sem ég gat gert var að sýna eins mikla auðmýkt og ég gæti og taka þetta allt á mig og og sjá ofsalega mikið eftir þessu og

ekki eins og auðmýkt það sem þú segir já sko ég er að reyna að segja að ég hafi verið svo vond hræðileg

enn þá þarna þremur árum seinna

átti ég svo langa leið eftir

gert með þessu viðtali úr viðtali við Einar Bollason hálfbróður þinn þegar hann losnar úr varðhaldi nítján sjötíu og sex og svo við Magnús Leópoldsson sem var tekið fyrir tveimur árum um málið í heild og þá staðreynd að þú hafir verið að sækja um endurupptöku á málinu þínu

svo hætt kominn þarna inni að ég fór virkilega að spekulera hvort hvort ég hefði bara einhvern tíman farið yfir um hvort ég hefði einhvers staðar flækst inn í eitthvað og bara án þess að vita um það mér finnst til dæmis eins og núna að þá átti menn sig ekki á því að Erla var ekki dæmd fyrir það að

hvarfi þessara manna mér finnst menn rugla þessu öllu saman

mér finnst þessu ekki haldið nógu vel til haga með rangar sakargiftir og svona

skauti nú orðið svolítið yfir það skilur þú ekki af hverju Erla vill endurupptöku ég átta mig nú ekki alveg á því ég verð að segja alveg eins og er

ekki séð neitt hún er væntanlega að velta fyrir sér einhverjum afmörkuðum þætti hlýtur að vera ég hef til dæmis oft velt því fyrir mér hvort ekki nokkrum manni hafi dottið í hug að biðja hana

og það hefur einn aðili gert það sem er ekki opinber aðili það var tekið bara viðtal við þá í fréttatímanum núna um helgina um niðurstöðuna og þá segir Einar Bollason mér finnst þetta liggja nokkuð ljóst fyrir hún laug upp á fjóra menn og rústaði fjölskyldulífi þeirra í sama streng tekur Magnús hún bar mig röngum sökum og ég sat saklaus í fangelsi í fjóra mánuði hennar vegna það er bara ekki flóknara en það skilur þú afstöðu þessara manna já ef ég skildi hana ekki

gæti skilið hana þetta er sama syndrom ið og ég gekk sjálf í gegnum það er

en en það sem þeir átta sig ekki á og láir þeim það enginn er það þarf að fara svolítið djúpt í þessi skjöl til þess að nákvæmlega var í gangi þarna en en

óvinur ef svo mætti segja var sameiginlegur Einar bróðir minn til dæmis vissi hvað var verið að gera við mig til þess að fá mig til að gera það sem ég gerði þá hefði hann sannarlega samúð með mér svo mikið veit ég en það er enn þá svo mikil reiði í þeim hefur hefur þú beðið þá afsökunar já

er bara ofsalega tómt að segja eftir svona mikinn harm og ég var meira að segja þá enn þá að taka þetta á mig en ég talaði við hann og vonaði að hann myndi einhvern tíman sjá sér fært að eiga samskipti við mig aftur og tvö þúsund og eitt þá talaði ég við Magnús Leópoldsson

enn þá svona von framundan hjá honum að fá eitthvað að gert í sínum málum og við áttum ágætt samtal og og það fór ekkert fram hjá honum hvað mér

óendanlega leitt að þetta skildi hafa farið í þann farveg sem það gerði en á þeim tíma var ég byrjuð að átta mig á því hvað kom fyrir mig

þetta ég var svo lengi bara sek og bar ábyrgð á öllu sem gerðist og örlögum allra og þú axlar þessa ábyrgð í dag ég skrifaði undir skýrslur og samþykkti þá hluti sem lögreglumenn báru á borð fyrir mig ég gerði það allt berðu þá ekki ábyrgð á það fer bara eftir því hvernig á það er litið mín undirskrift er undir skýrslunum þess vegna sit ég hér og þess vegna þarf ég að tala fyrir fyrir fyrir það en nei það komu að mér menn á meðan ég var enn tvítug ég var miklu meira barn heldur en heldur en kannski margir gera sér grein fyrir ég var nýbúin að eiga barn og af öllum merkjum að

í töluverðu þunglyndi eftir fæðinguna enn þá en en þeir koma að mér og þeir eru bara

ákveðna stefnu í huga og ég vil að það komi skýrt fram

vissu frá upphafi að ég vissi ekkert um Guðmundar mál og ég vissi ekkert um Geirfinns mál þeir kýldu á þetta að yfirlögðu ráði þeir verða að svara fyrir hvað þeim gekk til ertu alveg sannfærð um það ég veit það ég veit það af öllum okkar samskiptum á einhverjum tímapunkti þegar þú ert búin að nefna marga til sögunnar skrifar undir skýrslur þá játar þú á þig morðið á Geirfinni og fyrir það ertu sett í gæsluvarðhald og situr í átta mánuði já

skrítið sko að ég er það sem þeir halda frjáls og bara hress og kát

er búin að vera laus í þrjátíu og þriggja daga í stöðugum samskiptum við þá vopnaða menn sitjandi við rúmgaflinn hjá mér allan sólarhringinn í lengri tíma að þeirra undirlagi

bara valsa þarna inn að eigin frumkvæði til þess að segja þeim einhverja sögu fjörutíu og fjórum dögum seinna þá er ég ellefu dögum lengur frjáls og

þá er ég bara að bæta í söguna

svo fjórum og hálfum mánuði seinna er ég búin að vera laus allan tíman og þá kem ég og játa að ég hafi sjálf myrt hann Ragnar Aðalsteinsson lögmaður þinn hefur nefnt að mögulega yrði hægt að fá hann ógildan fyrir dómi eru þér öll sund lokuð nei nei nei hvað það eru engan vegin öll sund lokuð betra fyrir lögfræðingana að tala heldur en mig en ég veit það að ef það er einhverju verulega áfátt í þessari niðurstöðu þeirra eða greinargerð um hana að þá er hægt að fara fram á að hún verði ógilduð og tvennt er komið sem á eftir að ganga úr skugga um hérna til fulls en það virðist sem svo

finnst ekkert um þá staðreynd að Davíð Þór Björgvinsson tilkynnti fimmta september að hann hefði breytt ákvörðun sinni varðandi endurupptöku á mínu máli og teldi ástæðu til

sem við höfum ekki fundið enn þá er vitnisburður Gísla í dómþingi sem haldið var tuttugasta og áttunda janúar í fyrra þar sem hann gerir að ósk nefndarinnar þá mætir hann sem vitni í dómþing til þess að gera ítarlegri grein fyrir því hvernig fyrir mér var komið og hvers vegna það skipti ekki öllu máli

inni í klefanum eða fyrir utan hann í öllum þessum samskiptum við þessa rannsóknarmenn og eins hefur

ekkert komið fram sem ég hef fundið um það þegar þeir voru ósamstíga í sínum framburði í þessu sama dómþingi Örn Höskuldsson og Sigurbjörn Víðir þar sem þeir vísuðu hvor á annan með ábyrgð í málinu það eru ýmsar leiðir færar enn þá til dæmis þessi með með ógildinguna á þessu

er spurning um réttlæti og þetta er ekki næstum því bara einhver spurning um mig spurning um

komin þetta langt í baráttu fyrir réttlæti í þessu samfélagi og fyrir þá sem farnir eru og þá sem eftir eru og ókomnir eru

komiði sæl í gær hlaut Gunnar Baldursson leikmyndahönnuður heiðursverðlaun edduverðlaunanna fyrir ævistarf sitt á sviði sjónvarps og kvikmyndagerðar en Gunnar hefur starfað hjá sjónvarpinu frá árinu nítján hundruð sjötíu og eitt við hittum Gunnar á hans heimavelli niðri í og byrjuðum á því að spyrja hann hvernig ferillinn hefði hafist

um vinnu sem grafískur teiknari svo var hringt í mig af því það vantaði málara á meðan var verið að auglýsa eftir málara þannig ég fékk bara að vera hérna í einhvern hálfan mánuð til að fylla upp í þá vinnu sem

svo var ég bara ekkert látinn fara það sem byrjaði sem tímabundið

endaði í áratuga ferli í leikmyndagerð þar sem hundruð leikmynda fyrir þætti af ýmsum toga sjónvarps og kvikmyndir litu dagsins ljós en hver er galdurinn við góða leikmynd

bara að gera þetta eins trúverðugt og hægt er gera eins mikið og þarf og eins lítið og maður sleppur með

Spaugstofan var rosalega skemmtileg hún hélt mér hérna lengst af Gunnar sá um leikmyndir fyrir Spaugstofuna öll árin sem hún var á dagskrá og þá þurfti oft að hafa hraðar hendur enda aldrei meira en örfáir dagar til að smíða umgjörð um heilan skemmtiþátt eða jafn vel vestra þar vorum við of seinir við náðum ekki á réttum tíma með frumsýningu

búin að plana þátt og svo var bara búinn til nýr þáttur í rútunni þegar

fórum milli staða það var

spaugstofumenn gátu bjargað sér þar maður hugsaði bara í lausnum ég hafði það sem prinsip að segja aldrei

ekki hægt þá stakk ég kannski upp á sem var auðveldara að eiga við og ég er bara þannig að mér hentar vel pressa ég kann ekki að nota tíma þegar ég fæ tíma flækjast eitthvað og þegar upp er staðið þá hef ég verið mjög heppinn með samstarfsmenn hérna í leikmyndadeildinni í

þetta líka auk Spaugstofunnar gerði Gunnar leikmyndir fyrir ótal sjónvarpsþætti til dæmis stundina okkar Gunnar hannaði leikmyndina í mörgum tugum sjónvarps og heimildamynda svo sem í draugasögu og verstöðinni Íslandi að ógleymdum kvikmyndum á borð við óðal feðranna hrafninn flýgur og ný síðast algjör sveppi og gói bjargar málunum ég verð að treysta á að það verði í lagi sjálfur og feðranna þar þurfti Jói að detta af þaki talandi um special effect a alltaf þegar einhver leikari þurfti að gera eitthvað þá prufaði ég það alltaf áður sjálfur til að geta sagt honum að þetta væri í lagi að gera

ég var alveg skíthræddur að hoppa fram af þessu þaki þó ég væri búinn að byggja stillansinn sem hann átti að lenda á

það var svolítið stórt fyrir mig að gera það

sinni var ég að drepast í bakinu og þá vorum við í Spaugstofunni og við hengdum Pálma upp í ljósastaur svona því þá

þetta væri pottþétt í sannfærandi leikmynd þarf

góða leikmuni og í gegnum tíðina hefur Gunnari oft verið treyst fyrir dýrgripum í einkaeigu

alltaf með möppu með mér sem ég endurnýtti úr einhverju prógramminu og þar raðaði ég alltaf inn atriðunum hverju fyrir sig svo vantaði mig einu sinni bíl ég fer í spyr þá og þeir vita ekki um neinn svona bíl en segja reyndar að það sé einn sem á þennan bíl

að spyrja um en þessi eini hann lánar aldrei bílinn sinn ég hringi í hann og spyr hvort ég megi koma í heimsókn til hans og gerði það með möppuna og fletti

mig vantar svona bíl heldur og fæ ég ekki að

jújú alveg sjálfsagt

svo klárum við þetta og allt gengur upp þá spyr ég hann hverngi stóð

þá segir hann það er þessi gamla mappa sem þú varst með maður sem fer svona vel með hlutina

sína honum er treystandi sem ég vil gefa nýjum mönnum veriði traustsins verðir þá er ekki fleira í þættinum í kvöld við verðum hér aftur annað kvöld og förum þá í saumana á myndinni sem óvænt vann

sem besta kvikmyndin á